<hesitation> බඩ පිරෙන <hesitation> සහ මේ <hesitation> මොනාද සතුටුත් හිතෙන සලාදයක් හදන්න විදිහ කිව්වොත් දැන් බඩ පිරෙන්න නම් අපි දැන් එළවලු වර්ග දාන්න පුළුවන්. ඔය පිපිඤ්ඤා. ඒවාට බඩ පිරෙනවා අඩුයි කියලා හිතෙනවා වුණාට <hesitation> ඒවා ප්‍රමාණයෙන් වැඩියෙන් ගත්තොත් පිපින්නා, එහෙම නැත්තන් කැරට් <hesitation> ළූණු වගේ දෙයක් දාන්න පුළුවන්. ඊළඟට සලාද කොළ <hesitation> තක්කාලි ඒ වගේ දාලා අපිට අර තව බඩ පිරෙන්ඩ හදාගන්න පුළුවන්. බිත්තර තම්බලා එකතු කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්තන් මේ කුකුල් මස් වගේ දෙයක් තම්බලා එකතු කරන්ඩ පුළුවන්. <hesitation> තව බඩ පිරෙන දේකට දැන් ගොඩක්ම තව ගන්න පුළුවන් අල තම්බලා. අල තම්බලා හදන සලාද තියනවා ඒවා. ඊළඟට මාළු. මාළු තම්බලා එකතු කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ <hesitation> දේවල් වලින් බඩ පිරෙනවා. ඒවගේම අර අනිත් පිපිඤ්ඤා ඒ වගේ කැරට් ඒ වගේ ගත්තොත් ඇඟටත් ගුණයි. ඉතින් අර ඔක්කෝම අපි මිශ්‍රණයක් විදිහට ඔක්කොම විවිධ වර්ගයේ ගත්තොත් අපිට හිතටත් සතුටුයි. අපි ගුණාත්මක <hesitation> දෙයක් තමයි කෑවෙ කියන එක. ඉතින් ඒ විදිහට හදාගන්න පුළුවන්.